So mobel, so negesoo, fuu kaa so wanaa tawreɗaa kileeji muuɗun ittirteeɗi. So a tawraama killeeji ɗii a ittii fu, haya nden kaa ngaɗtaa hen. So tawii gongal njogi ɗaa, mbaylitaa. So tawii a walaa gongal maa so tawii jonkaa aɗe hasindinii e moƴƴitinde ngal, moƴƴitinaangal. Nii foti. <hesitation>